Chemo rch'ajik ri s-aak kb'anik no'j chemo rch'ajik ri s-aak kb'anik ruk'qq'ab' nab'ey ri xk'oken chi'ya' kii kb'aan ri ch'aje ri ki'ch'jay ri s- aaq más ixoq ki'ch'ojwij ktaqiij jun nima ab'aj chij jun nima ab'aj chi'kq'sos ri s- aaq wi'chi'kyo'qook ri esb'al tz'iil keek ya'chriij, nim kb'aq'tláxik, kq'uy b'xik chemo ri tch'aj taj ri s. aaq, e qmal, xukee k'iy chemo ressik ri tz'iil kb'anik k'olik k'o kk'yex pk'eyb'al k'o chemo xtch'ajtaj ri s- aaq nu'j xuq kee ri xk'oken k ólik che kok ri esb'al ri tz'iil k'o simsin kb'ixik k'o nk'ej q'oos simsin rb'i'xuq k'o nk'ej chik rwoy e tz'i' rb'ixik are ri kyo'qook are ri kyo'k ri ke'q nab'ey qtatanool nananol ki'yo'qool chemo rch'ajik ri s-aaq, chemo rech telb'ik ri tz'iil kmal no'j utz kelik kmal i saq kere ri s-aaq chemo rch'jik kb'anik ri xk'oken te'k ki'cha' kb'aan ri ch'ajechi'nima ya'.